العائلة كانت كانت تطير طويلة المسافة، لكن فجأة ظاعت بسبب عاصفةٍ جوية، بعد ما هدأت العاصفة شافوا أنفسهم فوج أرض جديدة ما يعرفوها، جرروا يستكشفوا المكان ولجوا إنه مليان أكل وأشجار مثمرة، جرروا يستجرون هناك وصار المكان بيتهم اليديد.